La kuro’ xenɇ ma re ti dxi kié náá’ juu’ o dse jïï náá’ dsóo dxii kö, xa ty í’ e tyy jnáá’ dsa jmíi e la dseli güi’ náá’ o e la e dse uá’ e lɇ juu’ o jia’ uɇɇ dse jïi náá’ xa kö’ oo mⱥⱥ e ý’ tá’ ú’náá’ e ‘ny’ ráá’ re fá’ra jö ki xen dsa i kuii i ñi oo jö e la dse li güii’ náá’ e la ku e dxii ‘náá’ i kiela’ e lɇ juu’ kö’ la kuro xen oo kie’ dsa ñii’ köre fá’ra jö kóo’ra’ e xin vaporub i xa my óo kö’ e fa’ e kiee’ juu’ jö ejö ‘nɇɇ’ tynáá’ ïï’ náá’ re fá’ra jö e jö i xen dsa i fá’ kö’ e dxó re láá’ra la tⱥ jö e dseli güii’na e nɇ ‘néé’ ii e la ku dsa jïi ná’ juu’ jnáá’ la ku dse jïi náá’ dsóo dxii e nɇ ‘nɇɇ’ ty í’ kieerá’ jná’ dsa jmii.